माकडिन मुहें कदो सो निकले कि एग रूइन तो सो निकले। माकडिन जाजा जाए तेर पुछल पुछल जाएन ती तेर बार जालो बुनाये। माकडिन जालो जून हो जाए ती तेर कीड़ो मकड़ा बासा लेगे। तेर खाल काजे निकलें काई तेर दूसरो घर बनावे।